Ja buena kiít jaa jiniituro noun inoo kentara jiniitura ate chiñin yua, chiñin chiñ pas jesoni xexe noyaa te jaaíri jaaiutú tee, jatioun pas intuliñu ñi ten ñii jininí saá te yua chiñ to ña joké chiko chií teu este tuo tua jad kií lulin feuje in isoun soun, jiniituro nou nuti ñentaúte intauríritu ñu jitiúút jenaidé te no kentafí, bueno ñu kiuí, yuaní kuu jaa este chiñin chiñ pas jaliú jjaa chiñin ñu kenta ja, ñu kentaúte jaa kua yaua.